Yala in rihlak urin ayisi_alisinga ayga fa ukimunayal dachiso ay esen udan الله واحد نية واحد lo dali, dari damunika udan abagniri, mushwareaka يومين kida fin تلاتة يوم kida fin abagniri, elin tulal newya jusoo? Wala wiel kamsin ton tefega dagsoo? Urin ken bagnimun tan jusinga ay minin karam ido urin ayga ken khaynisinga firgir.